والله ما ادري واحد اذا يروح للصحراء شياخذ خاصة سنة كاملة اخذ يعني خيمة اخذ اكل هواي معلبات اخذ ماي تانكر يجوز هه واخذ واقي شمسي للشمس ما ادري اخذلي ملابس خفيفة يعني عالاكثر هي هاي الاشياء الخمسة الي احتمال اخذها اذا رحت بس اني ما اسويها طبعا